Yanvar yangi boshlanishlar, rejalashtirish va maqsadlarni anglatadi. Yilning birinchi oyi sifatida, ko'pchilik uchun bu oy yangi orzular va rejalarni amalga oshirish davri hisoblanadi.